Ny sakafo biolozika dreky é sakafo biolozika aloha izy igny raha natirely avakeo hainao tsara oé zakan'ny vatako dreky tsy zakany fa i akora simiky ndreky izy tsy hainao raha ataonjaré io izy akany tsy hainao oé zakan'ny vatananao ve sa tsy zakany voalevign'ny vavonigna sa tsy voalevigny zany é.